Aretiny hita amin' ny fandroàka zané izy dré misy fotoagnagny izy rombodrobotry regny avakeo ko ny sasany misy malemy tsy afaka mandé ny tongotro anazy avakéo ko ao ny sasany <hesitation> misy ranonivy amin'ny vavany igny raha fotsifotsy tsy hainao oe inona izy ireny.